Kaɭayen édoba, busupo kaɭayen édoḃ. Édoḃodineɭaĩ kakabusiseġa íñiġanivili. Méedoḃondinehuoñ ñakaṗoko íñiġananiɭiźi. Ñásoo wafiaruźangen busupo, wamenayangen óŝarum, niġaŝias, siġadiaġunõka níġazomuġuṗubomi baŝias níkuġuŝiarum. Húmunda busupo buḃaaye, onaniña naḃaniɭayen édoḃi, kazuniminuġuḃa nédoe. . Busupo mobuḃae kaɭayen. Amiñanaḃusupo niŝias, áhuśaġatia niŝias, níŝiaredoḃi, niŝiar boromiro, ninaḃonihuõb kuźũexã édoḃi neɭaĩ, niŝianiḃusupuḃo. Bomoḃukomasele amiñaḃoraloġaree kasupuġo, nikuosu. Añaḃokuosu, aḃanixo, númuźumuiniboḃaŝiaredoḃi. Ahaŋune ninaḃonihuõṗ kuźũexã, ninaniŝiar kázini. Moḃusupoḃuĵale.